Zaho kaofa mande bazary ndraiky edy, raha tegna matetiky vangaiko, de <hesitation> telo karazagna ake fogna de mividy vary, de <hesitation> roa kilo ake tegna vangaiko, de mividy ro de arakaraka le ro tiako vidiagna ake fogna le vidiko miaraka amle legume afangaro azy, de mividy menaka <hesitation> amy tavoahangy regny de sira.